لالا هي الواحد الي عندو عشرين اخ واخت حاجة مليحة عندك دايمن معا من تلعب عندك مع نت تقسر عندك معامن تروح معامن تجي عندك عشرين واحد يحبك نتى تحب عشرين واحد خير من يعني تكون نتى طفل الوحيد في الدار ومنعندكش خاوتك وخياتك اواه عشرين- عشرين واحد معاك عندو نفس يعني الاسم كيما نتا حاجة- حاجة مشرفة وحاجة يعني تدل على انو عندك عائلة كبيرة وعلى عندكم يعني حتى يعني العناصر الجسدية تاعكم لاباس بيها لانكم في عشرين والعشرين هادوك يعني الاب ديالك يعني حتى الاب ديالك عطاكم- عطاكم جسم سليم واعطاكم يعني- يعني <hesitation> كل شيء مليح لانو قدر يعيش عشرين اخ وبيك نتايا <hesitation> واحد وعشرين يعني هدا حاجة- حاجة الناس وحدوخرى تفتاخر بيها وخير من تكون وحدك ومعندكش خاوتك